كان الباب بيودي على عالم غريب، الطفل خاف و قفل الباب بس حط في دماغه ان هو أول ميكبر هيدخل و يشوف الباب ده وراه ايه، وفعلاً فضل محافظ أن مفيش اي حد يعرف أن الباب ده بيودي لعالم آخر ، و هو في الحقيقة الباب ده مبيوديش لعالم أخر غير لو هو الي فتحه بنفسه